Parallur ri katau tu makkullia tu taraiga parelu karena ke makkullia tu manarang ki uda jaman di-di rupang. Ke makkulliah ki <hesitation> abu pole sana lebih, magampangki jaka ajamang karena totemu perusahaan jaka tau ke lulusan sarjana to sitemai biasa. Te mu jasa sma, smp, sd selumo. Apalagi ku tutemu pake due ki te matamba majama biasanna. Iyamto disoaki makkullia supaya maccaki supaya manarangki. Susto supaya de tau kalewansing keke la majjama, supaya <hesitation> ditandai teknologi jamanta na to. Karena semakin anu apa semakin meningkat tuh teknologi sepede masusah mandi di pake. Makana makkulliaki supaya di tandai tu apa to teknologi to temo dikeluarkan to. <hesitation>